أولاً: الصدق، فالقدرة على توضيح- التحدث بوضوح وشفافية، ثانياً: الطيبة وهي التعاطف والرغبة في مساعدة الآخرين، ثالثاً: الإيجا- الإيجابية و التفاؤل والقدرة على رؤية الجوانب الجيدة في الحياة، رابعاً: الذكاء, وهي التفكير النقدي والقدرة على تحليل المشكلات، أيضاً المرونة وهي القدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات الحياة المختلفة.